Ny karazana loko fantako aby a dia togny loko manga, loko mena, loko mavo a, loko volomparasy a, loko mavo a, loko maintsomaintso a, loko violet.